Gnolo fa maty fanahy, gnolo fo vato izay ro tsy misy fanenena amin'ny fiegna toy laha anao ananao ratsy ka nanengny anao ny amin'ny raty anataonao igny, nahatsampatena fa nanegny anao, porofo zay fa olosoa hanao oo, satria anao tsy-- nanegny tamin'ny raty nataonao.